Odamlarni e'tiborini tortish uchun noodatiy harakat qilaman. Masalan xarflarni joylashtirishim mumkin yoki <hesitation> yozishga harakat qilishim mumkin, ular bilan <hesitation> ko'z bilan aloqa qilib vaziyatni tushunishga urinarman balkim. Agar bu ish bermasa yaqinlarimni oldiga borib ularni eshitgan yoki ko'rgan narsalariga ishora qilaman.